میری زندگی میں میں آج تک دس بلیاں کوں پالوں۔ ہمارے گھر میں بلیاں کوں <hesitation> بہت ہیں، ہم کوں بہت پسند ہے۔ پہلا والا بلی تو میں بہت چھوٹی تھی، تب لائے تھے۔ جب میں <hesitation> تھوڑا تھوڑا بڑی ہوئی۔ اس حساب سے مجھے جتنا یاد ہے۔ پہلی بلی ایک اجلا کلر کی تھی۔ <hesitation> اور اس کے ساتھ ہمنا تین اور بلیاں بھی لائے تھے۔ بلیاں لانے سے پہلے ہمارے گھر میں کتے بھی تھے۔ اور ہمنا بکریاں بھی پالے تھے۔ اور <hesitation> ان سب میں سب سے اچھا بولے تو ہم کوں بلیاں والا <hesitation> گروپ تھا، وہ بہت اچھے، کیوٹ سے تھے۔ اور سب سے اچھی بات ہی یہ ہے کہ ہمنا ان کے سب نام بھی رکھے تھے۔ اور میری پہلی بلی کا نام سویٹی بول کے رکھے تھے۔ اور پھر <hesitation> گلی بول کے تھا، بلی مطلب صرف بلی نہیں، بلّا بھی تھا۔ پر جو ہمارے گھر میں بکریاں تھے، بہت اچھے، مطلب ان کا استعمال بھی ہوتا تھا۔ ان کا کائیں کوں بولے تو وہ دودھ دیتے تھے۔